Arakaraky legioma ndraika monkony igny, raha ohatra hoe pomme de tera de maharitra herinandro akeo zao, de raha ohatra ndraika zao hoe karoty, karoty zany rehefa ohatra ka hoe ajanonanao ndraika andro foagna izy de efa lozitra izy amaraignan'iny, de raha poavrôgna izy ah de manarakaraka an'izany koa.